मनैक स्वस्थ रहनताहि खानुक संगसंगै सरसफाई फिर चांँहत हय । बामे शरीरकी सबेैअंग सफा करन जरुरी होत हय । शरीर की एक महत्वपूर्ण अंग मुण हय, मूणमे बार होत हयं । काम करतपेती मूणमे पसिना आत हय और हावामे भओ धुधर मूणमे जव लगत हयत बार मैलाहा हुईजात हय और मूण खजुवान लागत हय । मूणमे खिउसि लगजातहै डींगरौ पण सकत हयं जे सवसे बचनताहिं शैम्पु बनाई हयं । जा लगाएके मूण धोय लेतहयंत मूणको मैल सफा हुइजात हय पसिना ना रहत हय और खिउसिऔ ना पणत हयं और मूण गिन्धातौ नैयां ।